Malaysiani koktwmao kwbangma tongmungrokni wngwi tongo aboni bisingo Malaysia China India tei Europe. Malacca ni twima sakao kaham khe tongmani bagwi o haste kaisa kotor khe thwngmani jaga wngkha. Pondoroh bisi jorao Malacca hasteo Islam tei rangchakni hayung kotor wngkha. Malaysia ha atharo tei unnish century o British rok bai colonize wngkha unnisho satanno bisi o bo swkang swkang mankha. Tini Malaysia hasteo kwbangma hukumu tongmani rangri wngmani tei swnamjakmani naithokmani bagwi sijak. Tei om oni bisingu gorok nani bagui belai khenw kaham.